स्कुरेल् मनिकेर् कुतु अगौ सर्नि <hesitation> जग्रौ स्तुके। <hesitation> जि के फिर्कु विसरे जै जेरेब नुत्स्। <hesitation> सीद् अर्बेरिस् बे गोइ फिर्कु ब। <hesitation> रेगोल् फिर्कु बे फिर्कु विसरे ब रम् फिर्कु पेह्लेक् पेह्लेक् जग्रौ। <hesitation> एक्मन दन विसरे मन्से तेक्निक् जिस् कलम् न <hesitation> जै क स्केतर् होअर्दिन्ग् जन इन्गेसौ। <hesitation> विसरे मन्से जग्रौ स्तुके दन है। विसरे बेलेक् बेलेक् जग्रौ, बेलेक् बेलेक् कोम्बिनिसिओन् कलम् दन। जै क विसरे उनौ नगेर्पिन हन् थकै तुलु दन। जेरे मनम् सुन नै ब मनौ लकि न <hesitation> नगेर्पिन हनै बैदि, जै क विसरे दन। दन्द नेअम् प्रए, उनौ। <hesitation> जापिन हनै बैदि, विसरे दन नै वस्तु खजुदि मन्से सर्ब बेलेक् जुनरौ मन्न नै जाहि ब बे विसरे नौ। <hesitation> अर उनौ जापिन थकै। भेलेक् जग्रौ गुदन थै, मन्से जग्रौ उस्कल मगरौ निसेरौ, कसने जग्रौ स्तुक एक्मन।